இந்தியாவிலிருந்து உணவு பரிமாறும் உணவகம். என்னிடம் இருந்தால், பட்டர் சிக்கன், சாக் பனீர். பிரியாணி சிக்கன் அல்லது காய்கறி, சமோசா. பனீர் டிக்கா மசாலா, தால் மக்கானி, தந்தூரி சிக்கன். நான் ரொட்டி மற்றும் இனிப்புக்காக ஜிலேபி போன்ற. உணவுகளை வழங்குவேன் பிரபலமான கறிகள். புரத விருப்பங்கள் சைவ உணவுகள் மற்றும் சின்னமான. இந்திய ரொட்டிகள் மற்றும் இனிப்புகள் ஆகியவற்றின். கலவையை உறுதி செய்கிறது வெவ்வேறு சுவைகளை. வழங்கும் ஒரு மாறுபட்ட மெனு.